Ye, mahita vonikazo manana loko tsirairay amin'ny avana aho, ohatra ny volom-parasy ohatra ao aminy <hesitation> voahirana misy koa ny raozy izay manana loko menamena ary koa ny talamasoandro izay mitazona ny loko mavomavo hatrany.